Latabatsy fipasohan-damba, voalohany anao mipasoka aminy eo mitsanga dikany lafa iha zany mipasoka eo tsy de marary loatry lambosinao noho ny am'mipasoka mipetsaky de faharoa <hesitation> moramora aminao kokoa zany ny mipasoky amin' ny latabatsy mitsanga noho ny lambosinao miforiforitsy eo marary de zay zany.